Kua tembiporu, jae ikaviyae, yayoka vaera kua ɨvɨra ia, noes jei supeva, kua tembiporu öime gueru yaumbiri vaera, jukuraï yayoka, yandepope ani ñanepöaka pe yandepuerea yayoka